Canada pegua reta oyapo primero de julio jaereta y arete oyapo omofunda yave jokua teta jaema jaereta oyapo ˂hesitation˃ parque rupi omuendi reta tata jare kurei omoivate reta ombopu vopu reta jare jemimonde reta pïta jare tï